<hesitation> xatanini ho o on. ti ho o on. tichí ta ngixan'nri salsa dabaxichi ho o on. kixain rebanada taco adu du salsa jan kisan'nri tichí jan ta xatan ini ti.